Duncue i cibi cultivà ën 'na manera biologica sicürament a cunten-u menu schifesse, menu additivi, menu sustanse chimiche, al e pa dit ch'a sìu propi pulit pulit però sicürament 'na siceressa për la salüte dë nui auti, al e mei mangé cula roba li